<hesitation> Misy anjara asany maventy feky fan̈abeazan̈a zen̈y amin'ny famolavolan̈a fiaraha-mon̈iny e. Fôtony kôa tsy mahazo fan̈abeazan̈a zen̈y olo araiky, tsy van̈ona edy izy edy e. Abôkà eo amin'izay mety han̈ano zen̈y ràha tiany fekiny izy, midarihatra fo ary banjain̈a eny koà, tsisy mivolan̈a. Fa anao kôa efa beazina zen̈y mba man̈araka ràha tokony nôrmaly fataon'olo.